Min kam, mi arta e taw mi fukkoo, mi waala, mi miila koye haa nde mi waɗa, ndemboo mi fuɗɗa miilugo haala haala investment, haala soodugo kaddaraaji, haala yaadu vurtago wurtago vacation.